Li bitumeri sunnu camî cu na grossa vasca ca firria, unni dintra si mpasta lu bitumi (solitamenti cimentu). Li bitumeri, essennu camî ca ponnu caminari ni li strati, permettinu di traspurtari lu bitumi di lu locu di unni si vinni (e unni veni mpastatu) finu a unni si havi a utilizzari. Na bitumera pò traspurtari finu a deci metri cubi di bitumi a la vota.